caldo de pollo nic rca beñ fuers rni beñ cua chu chen arroz lone <noise> pues cald hiit hui ru si blajo, colandr lone chica <noise> la gac sic shiit kiash pues ru, ne gau beñ ne ba guc sac beñ chin ba beñ ni ral, cald ni gua beñ hui fuers ne o gac sa te nis arroz lle beñ nic buen nac <noise> ne rca ne fuers sigac lenteg hui gaí ne nic fuers sa lenteg lagac colandr chu lo ptia chu lone gau beñ nic nac fuers nac shi na hui ni nu hierro lo ni hierro nu lo bsia nu gal manga fuers hui maiñ daiñ ne mais ru fuers manga llish rua manga sa nac a baad pur maiñ len nis rau baad llal pitseiñ por pur llish rau ra nic si nac piast pus llish gac si rau nic fuers ra manga.